Güenu, lo cimeru, segura-ti que'l grill, amus, las esparrillas, estean polías i que quemi bien la lumbri. Gasta espinças pala chicha no pinchal i que no se vaiga la pringui. Cozina los comestiblis a una temperatura en condicionis, i no lo queis chonchu por drentu. I si es pollu o guarru, más val que lo queis un ratinu más ala lumbri. Si es vaca o chotu pos lo pueis queal assína un poquinu crúu que si no se quea mu secu.